Ţaŋ ţí uwín njí de ţëko ţaŋ ñaţ de. Ñaan pëcí dí umundu wí nejáka ţuwaraţ unú anajá ndoon mee përëgëretir koowí mëndoo wí añaţ. Pasëk mënyëlan pëleempar ñaan koo këmana mëndíŋ wín uko unwará wí ţul nëjá ndoon mee kawëţ pëleemparul wul uleemp wí leemparul wink. Këjá ñaan përim, përim pëmënţandana puŋ kaţakëm nul. Cí dí mboos bababú sá mëyëlan pëjá përim pëndee wul dika yëlan pëdoolu koo bí mëndoolul bunk nëmaŋ kayá fiŋ been nul. Këţuwa mëndíŋ já pul bañaan me ţí ukuraru këjá á ndoon mee uleru wí mënjá wuŋ ndoon mee rek mërëgëretir ţí ubabu mërëgëretir koowí mënjá kul wuŋ. Ñaan yëlanţ pëcí <hesitation> ţí umundu wí nuwiwir nëjáka musalirëţ përëgëretir waŋ dika musalir përëgëretir wí nadoo wí mënjá wí wala wí mëndoo wí këjá ndoon mee kawët pëdoo yink añaţ ţí ñaan najín.